Nde toon huunde foofunde naani, a habdi, a waɗaniinde no haandi, gam koo moye ma watta ɓurani, a habdi, gam daraaki firta, ƴiri nde huunde, ñiddunde, kulniinde, naa koo moye, sey ardiiɗo, sey neɗɗo mo neɗɗaaku, Alla yoɓe.